Oka nwa a dɔ̄ oka nwa kɔ̄ n dɔ̄ yaka yi oka nwa kɔ̄ ndɔ zɔrɔ lukpɛ isa mɛmɛlɛ nnɛ. ncoo isa ipɛrɛ isa, misali igba asoo isisa nka ri kɛ na nrinra n drɛ mru itsi mɛ nna drɛme adza ndzi kɔ̄ la bɛ sho osi katsi kɔ̄ la cɔ nko kɔ̄ ka la lukpɛ ajɛ shishishi kɔ̄ alɔ agalo kɔ̄ aswara la na, ka kpɛlɛ-dɔ la ɔtrɔ kɔ̄ la bɛ lukpa minyɛ trɔ nnɛ nkɔ̄ la bɛ nnɛ la bɛ ma ipɛrɛ kwe kɔ̄ la da oka kɔ̄ la sho ofi kutsa, kɔ̄ la cɔɔ oko kɔ̄ la klɔ nwa nnɛ, nnɛ gru myi, nna gro si, adza gru si n tɔ mru itsi lugba adza ngɛ blɛ nne tɔ lugba ka trɔ agita kɔ̄ inɔ adza ban yiwɔ kɔ̄ ba naba kusrufnɛ ba nnɛ nkɔ̄ la bɛ klɔ a dza drɔ mɛ na drɔ, la bɛ idɔ idrɔ nbɛ kɔ̄ nbɛ jɛlɛ adza nnɛ itrɔ kɔ̄ ijɛ itrɔ mɛ, nkɔ̄ nbɛ klɔ wa nnɛ kɔ̄ ga kɔ̄ la zɔrɔ nwa isisa nnɛ kɔ̄ la ma gɛnɛ imra kɔ̄ lwepɛ ka no Dadra, na cɛ kɔ̄ bɛ krɔ adza na nkpi kusrukpɛ kɔ̄ nna gɔ ba zi nkɔ̄ gɔ ba zi kusrukpɛ ba kɔ̄ kɛ na nna mɛ cɛ kɔ̄ ndɔ mɛrɛ adza iwe nnɛ nnajɛ cɛ kɛna sisa yar se nwala misalikigba bɛɛ an wala kɔ̄ na jɛ nmɛrɛ adza iwe, manyɛ blɛ ma lukpɛ abara mɛ nkɔ̄ la lo cici njɛ blɛ kɔ̄ ba bɛ sho nyi, ha bɛ sho iwe halo cɛnɛ kɛ na mara adza iwe yari ba igba bɛɛ anwala kutu kɔ̄ nda za nnɛ nklɔ za nkpɛlɛ ri kɔ̄ nba itsi nbɛ kɔ̄ nbɛ li tisi ndidrɛ tsee dumu adzu mɛ ba dɔlnmaganiz mada, kusrukpɛ ba se igba cɛɛ iyɛnɛ sakɔ̄ ba rina ipɛrɛ kɔ̄ ban riza nnɛ kɔ̄ nkpɛ kpɛlɛ ni babɛ itsi iblɛ nna nkpi ikɔ kisi kɔ̄ la na zɔrɔ iko si, kɔ̄ la nɛ cɛ si nko. Ijɛ blɛ anɔ nwa kɔ̄ na cɛ kɔ̄ adza kwaya la ba kwaya kuto nnɛ kɔ̄ la na mɛrɛ kukɔ blɛ anɔ nwa kɔ̄ akatrukpomɛ abrɔ kɔ̄ nbɛ ma na icɛ kɔ̄ ban gɔɔ zɔrɔ nnɛ kɔ̄ nna na dɔ bɔ kɔ̄ ba zɔrɔ yɛ blɛkɔ̄ nna ma ipɛrɛ lɛ cɛnɛ, ijɛ blɛ ba na da ava gɛ kɔ̄ nini akpckɔ. Ijɛ blɛ isa blɛ a dɔ̄ isa nwa <hesitation> nkpi kosi nnɛ wa isa ruwɔ nnɛ ka na cɛ si oko, aga kɔ̄ dɔ̄ zɔrɔ lukpɛ isa nnɛ kɛ na ata kɔ̄ isa kɔ̄ agalo za ritre me na kɔ̄ npɛsɛ itsi yamɛ dɛ kɔ̄ na nkɔ̄ nna swara, irɔ, nma idre to lukɔ kɔ̄ nor- nkɔ̄ awɔsɔ kɔ̄ nka rɔ ka tana kɔ̄ inɔ dɔ̄ itsi kɔ̄ na swara kɔ̄ la lo nsɔ̄ yani. Ipɛrɛ na kpɛ kɛyi ɔsɔ̄ nyɛnɛ nini kɔ̄ nkpɛlɛ ri kɔ̄ nbɛ itsi ijɛ blɛ aza da ka na akwe aga, nkuma nkɔ̄ nkpa bɛ itsi zaa nkɔ nbɛ ni ra mɛ na ntuno atra nanven nɛ nzɔrɔ atra kɔ̄ cwe nkwalɛ ava kɔ̄ ncwe nkwalɛ nkɔ̄ nɔ bɛ za na tɔ kɔ̄ nɔ shɔ nkwadz nnɛ kɔa zɔrɔ igita. Kɔ̄ la trɔ agita kɔ̄ la ta, nɔ kati kɔ̄ la dɔ̄ zɔrɔ agā iba nne kɛ kutu kɔ̄ isa mɛ a nɔ lukpɛ isa nnɛ ke.